<noise> To fogero wo bi twam kulenti chokeu nagen chero chine no mwo ya kiri bo mwo wu mwenbori mwo kwen bwi mwori an kwom dwitiro, yobbecheu mwan twan kulen chike no mwo dokenti tiber mbberdichi nuwa kun bweimwero chirken bo yilam taare cheri bwenta bwe tai fwerdi mwan, bo mwon niri chinin twire, mwan nir china bwak twiyer chiko, yilan wurono <noise> ko do fiyeri mani chiya nuwa kun bwinerti bwecheu, kuma mwan do tiber kebmweber mani mwo nuwo ti kun bwiyerti cheri, to wi mor dike wuro bifugero bi twam kulenti chokeu, nebo dikewo date nan an chukum dwiti bwimbwo chukom kun mwondo tiber nobber mwan twa kulendo chiko, duk dike daten mati mwo wu mwenbo chiko, kuma ma dikeroti wuro lam bidau, to ame tokameu, ma tikaliti tunda an chukom kubwiyer mwor mon do tiber nobbe ri mani a tokti ki bwiyeu ma kunti. <noise>